मने मनु है इति य मेदिचिनर् के अलति इति य बेसि जिल है, किओ कि मने अरु इति एफेक् कोरे लिके बहु कत चोउन्त्र्य् मने। इतो मने ओल्देर् पोपुलतिओन् लो हेइ, मने बहु छन्गेस् है ऐसे देमोगर्। वर् फोर्चे चोम्पोसितिओन् होइ ऐसे प्लुस् अरु जुन्तो ओल्देर् मनो क लगे फमिल्य् बेलगे गेनेरतिओन् बेलगे लोग् पये ऐसे प्लुस्। अरु गोवेर्न्मेन्तो अरो मने एफ्फेच्त् करजे लिके गोवेर्न्मेन्ते अरो बिसि पेन्सिओन् रेतिरेमेन्त् फिनन्चे सुप्पोर्त् हो ऐसे अरो।